Ko mi neɗɗo jiɗɗo ɗeeɗoo golle no feewi ngati mi janngii ɗe duuɓi keewɗi. Mi faamii ɗe, kadi mi gollii ɗe kadi. Mi heɓii hen faamuya caggal duuɓi keewɗi e gollude e ɗeeɗoo golle. Kadi gollude kadi e gollirgal mon ngal ko huunde nde njiɗmi no feewii ngati e anndude no mbayɗon e renndo. So on ɓaamii kam, on nimsataa. Ngati mbeɗa yaaji hakkile. Mbeɗa faamde e yimɓe, mbeɗa gollida e yimɓe. Kadi njiɗmi tan kadi ko geɗe mon njahra yeeso.